معدة أدب من أفضل المواد التي تدرس على الإطلاق، إزا تدرست أدب وتذوقته وتذوقت حلاوته ستعرف أنك ممن تعلم العلم الصحيح، لأنك تعطي كل علم حقه كما يجب أن يكون وهو الذي يقوم عليه المعلمون ليعلمو جيلا بعد جيل بعد جيل.